स्वीम सूट जल अधारित गति विधियों ला जैसे की। तैराकी गोताखोरी आउ सौफरिंग ला पेनल जाएच्छे। आधुनिक महिलाएं स्वीम सूट आम तोर पर स्किन। टाइट करे खातीर पेनल चे महिलाओं के स्वीम वियर। में मी ड्रिफ को भी कबर करत चे लेटेक्स और सिलिकोन। टाइप का स्वीम कैप जादातर बढ़न तैराक दोरा पेनल जाएच्छे।